Mne nkomma gere tuare tee aigou miro mau mani togo minoro tee aigou nno isigou mne touno ngo ngosino, touno miroro tee aigou, aigou town noke gere, temiro mau mani togomiro, nkomino apo minoro nne tegu ee aike simoto. apo mne kuanai nunnumo town nuogo touno ngongosi nkomma nko, nko mana uncle, nkommai uncle togu otomuro tounu meriro, ee touno. touno meriro tee aike ama ama noko nkouko mino, tenege touno nkokuoi, nege touo nkokuoi egu nege nkomino apomino aga mne aigou ogo oumaku muii, ee aika ama ama noko, ee aike kara omi ogo mau moriro rugorugotakugu nko komino egu nkoikomino egu apomino ee aike tegu imoto un-ugu egu tee aigou nno mne miro mau mani togominoro nno oke tokaguoro panguna. ee panguna tokaguoro iko nkomma tetei pomom. Poro pogoro iko, iko aigou tee ama kamarasino. ee tontoge omi ogo touno urorogui egu mureugu omi ogo ee luau ragu ee urorogui egu mne ikoge panguna age nunnumo toi mau mani tontogosi oiro iko amo aigou mau mani tuasino ego aike omi ama noko omi ogo touno nokeike nkankakokuo. egu ikoge <hesitation> nunnumo tee aike ogo, e aike ama ama noko nkankakokuo, ee aike nagai oke omi, ee aike tuu menu girai panparuru kakumoi omi ama isigou girai egu iko aike tee apokuine, mne ee nkoroge touno noke nkonkosine lopa ikoge aigou iko miroroge rague noke nkomino apomino ego tuu tegu ama isigouge, ama isigougirai pamparurukumoi tegu noke un-uru tege aigoue egu <noise> iko girai egu nagai runrugo romo tee aigou nomaku nno mugou miri, iko aigou oke toka guoro, iko aigou oke tokaguoro miro nkomma nko aunty Nkomma nko aunty meriroro iko aigou ogo mau mani airasino, ama mani nkasi no, mau mani, mau mani nkasino iko aigou oke tokagou oro, iko aigou oke tokaguoro katuku. iko katuku tee mau mani nkasino ego aike classroom omi ogo mau mani urumoro paigo mmago hausick ogo ikogo miro apomino ee aigou ee tegu mau mani nkasino ee loikene ege un-uruguineogo tegu mau mani un-urugui. oiro ego aike kukumaka eku mua omi iko tounoke. egu iko girai katuku girai nagai tee aigou nno miro, iko aigou nno miro tee isigou, ama isigou okege bou tue komunno minnoio iko aigou oke tonto kamoro, oke tonto kamoro kaumai, iko kaumai tontokamoro teko, akamo island oke loikene un-uruguine, iko loikene iko un-uruguine toi mau mani un-urui ee aike fish omi ogo. Oke omi ee tamu asiganke omi ogo toi mau moriro toitoi pakakai egu ee tamu, tamu ikoge ee aike oke omi touno ama oioi pagui, ee aike rice omi, ee aike tee paigomma tamu fish omi toi tege toitoi pagu nka nka kosi, egu mne iko aigou simoto runrugoromo nko minoi aigou, nko minoi aigou mau mani nkasi took minoro tinbusi, tinbusi tee loikene ogo mau mani nkasigai urumoro egu loikene ogo ama waka nkegai. mne ikoge ligoroge unge ee runrugoromo omi lopa toi iko aigou simoto urei runrugoromo ngo minoro moruko mo mau mani tontokosi toi aaposi mne mai oiro nkoro um tou simoto apakasino, iko nkoro um simoto renreguine mau mani tontogokui lopa tege touge nunnugui touno an-aipinoku egu tepomo toi iko loikene nke umm ama mani tontokosio, toi aposi ee no kekemi paigoro tee mau mani aike tuu omi ogo. Aike pake tuu ama ekenua omi ego tee aike noke nege touno nkakokuoiogo siga runrugoromo toi nka nka gosi nkakomo toi mau mani togomo aaposi ee aike tegu tee, mugoue, mugoue tee aike imoto un-uruu mau mani, mau mani, mau mani nkasi gai, ikonoma ku nno mimo ngo ngo kuine tee ego aike paigomma opo omi tee aike purupuru omie ee aike roge omi, ete biscuit omie mau mani kagukasi egu iko, iko tee ee aike nagai lua kororam ragugorogu omi, egu lito tuntukorogu omi iko aigou toi mau mani nko nko resi toi mau mani nko nko resi, ama mani toi nko nko resi egu ee aike nagai ee loikene mugourai, mugourai isigougirai un-upumo omi. Isigou girai omi upumo toi mau mani tontokai oo egu tee aigou nno nege runrugoromo oniroimiro nkomino mau mani togominoro, tee nkoro um, ama momugou, miroro ee kangu, ee kangu tee ureita touno ngo ngosi miro, iko aigou ureita touno ngo ngo si tee, tege nkomma aunty omi uncle omi paigommai kara lougai minno asiga ogo touno nkonkosi. asiga lougai minno egu kakaminogimo iko kangu, kangu kakaminogimo egu amoro lo egu toi paroi noine piripoinogim, paroi noine piripoimaro egu iko asigau ama kaku piotomaro, ako paro piripoimaro egu amo torinara ngii, egu mne torimonnai oiko asiga nkomino mau lopa runrugomaro, lope tai rumaro apomino ege nne oii mne pake nkonko egu ikoi amaro taa asiga toka guoi amo ako egu tege nkoraito nkomo pokuo oii ia pake asiga tontoka tuu ogo ama paigu egu, tege egu ikoi nkamma aunty oito uncle egu amuriro. Tee ee amo tee kangu tokaguoro tau asiga ia tee ereita asigo tounoke nkonkosi nno kuanai nunnumo egu iko, ako, aigou miro, minno egu murumonno tegee nkomma poro gai aamoguo loo oupei egu nege apogino nne oke kangu girai, asiga ogo ama ekenua nkosio, ama ekekenua maumani nkasi esu ikoi ama ikogo tee touno nkankaine aapoguo iko tege ranrakaroma guo, amaguo iko omoro egu tege minmigino pogiguo, egu apogi guo aiogo amo lopa tee taim nokegere runrugoni mmo toi pimno ngim asi iko kangu mai omoto egu iko tee maumani nkasino aigou ogo maumani nkasino ego makasiru omi ogo tee maumani un-urumoro egu tego kesigere tee aike opo omi ogo un-uru egu usiaogo tee maumani nkasigai kakatagaigere toi tege uumoim ege tee taim noke gere. Tee taim nokegere egu nagai, ee loikene un-upeguo tee christmas nokegere, christmas momugouge eeloikene isigou rai uaitagai upuro iko nkanka paguo. Iko uaitagaiogo loikene ogo ama isigougirai upuroi, upuro iko nkoro aapaguo ee aigou ogo tegu mau mani nkasino egu upui gu tege loikene ikoge kangu momu gouge uruguoie kuropanno tege mau mani tontokammo aapanguo ee aike ee simoto, into simoto tuntuntu, simoto egu iko loikene tee ama isigou girai asigare aru-aru aipumo. Egu tege loikene, iko mourekene, iko un-uru guinoga apagu runrugetokui iko aigou ogo ama melagu oro ee loikene nagai tegirai paigorogirai, un-urumo nagai ee muu ekemuagere omi nagai aike pake party omi apakapio omi ogo toi tege ikoge upimo mani tontokapame tege uupoim. Lee iko rigoroge unge tee aigou nno iko tee loikene ama un-upe guino iko, iko aigou iko kangu tontoka moro, tee loikene, tee loikene ama noko upimo tege toi mau mani tontokapamo un-uruino. Tee aisou mani nkasino ego loikene ougira, ougirai toi upimo tege uupoim, tee pake an-apaka, ia an-apaka oo iko aike simoto, aapokui tee aigou nno tete ama nkaguro tee loikene upimo tege runrugo tamo un-uruguine tai mumira tee aigouogo tee ama melagure kompakakuro, porugakakuro tege tee loikene mani tontokapamo, rugo-rugo tamo uru-uru pio, egu ikou aapokui kugui ama melagu ee aigou ogo tee nno lee, tee touno ngongoginno omi tee aike ama ama noko porugakakuoo tee aike nagai ligoroge omi tou tuntumoi omi egu ikoge tege noma kuge uru-uru. Noo sinto egu <hesitation> tegeikoge ligoroge urge taa loinoke taa ama pogurasi, ama pogurasi ee aigou nno, <hesitation> aigou nno piro omi loikenego toi mm tege iipirio topakakui, egu ako loi oke takaguoru sipim, ee aike nagai ed omi ogo nagai lotue piro toi tege <noise> nkei, toi tege an-apinui <hesitation> ako taa loinoke meragui <hesitation> taa loik, arokuinogu loi lotue ogo touno lorugoroguo ru egu aike ogo, aike ogo mamakeigu ngururo nagai toi lopa ukinui, egu ukinugu amo lopa toi opei, ako amo taa loi <hesitation> <noise> ama ogo ama koroge pukuo roguoru. Egu ikoge rigoroge unge ee aigou un-upimo omi ee aigou nomaku nno mugou lirogou. Un-upimo omi, unga ogo toi mau tounokr petaguo, ee loikene amo lopa toi turuge kigai puro upeio. Unga ogo loi mau toutou nokaike petai lopa toi turugeitu upei egu ee mm luau runrugomimo agino miro ikoga unga taa nko toutou nokeieinkei loi ogo lopatoi turugupa kupokai egu loo nagai piro egu lopatoi tege ikoge unge pumpukuraro egu mm, kerugino moini oiro kamo loi toutou nokaike loi e tagerui, loikene toi kupokai ee unge ee aike pasa omi nkegere taim omi loi mau tounoke toi ikoge unga tuntugu nkei, oiro iko aike pasa omi tonamenyi omi ee loikene unge tee ama ioiouruine lopa aapaguo paie aike noke apaku ege min, ege kuromonno mim, ege mim, egu ikou aapokui ee loikene mai oiro eegere aike imotoi nke toi mau moriro rapataipumo runrugotai, egu ege aike melagu taa punguine toi mm mau toutou kagatoim ee aike nagai lotu nke.